माइक्रोवेव को मुख्य उद्देश्य भोजन को जल्दी सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से गरम और पकान और डीप फ्राई करण के लिए करो जात है। यह एक विद्युत उपकरण है। जो माइक्रोवेव उपकरण को उपयोग करके भोजन में मौजूद पानी और वसा को अणुओं को कंपन में लात है। इसमें गर्मी उत्पन्न होत है। और खाना गरम या पक जात है। माइक्रोवेव ओवन को उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनन का पकान के लिए करो जात है। जैसी पॉपकॉर्न बना के लिए पिज़्ज़ा गरम करण के लिए। केक बेक करण के लिए और सब्जियन स्टीम करा के लिए। या परंपरागत खाना पकान के तरीकों की तुलना में समय की बचत करत है। और ऊर्जन की खपत को कम करत है। इसके अलावा इसमें तापमान और समय को नियंत्रित करण की सुविधा होत है। जिससे खाना अधिक स्टीम और स्वादिष्ट बनो रहत है। माइक्रोवेव विशेष रूप से उन लोगन के लिए उपयोगी होत है। जो तेज जीवन शैली जीता है। और खाना पकायें में अधिक समय नहीं लागत है। इसके आज के मानन में फीलिंग और कन्वेक्शन जैसे अतिरिक्त सुविधाएं होत है। जो इसे एक बहु उपयोगी रसाई उपकरण बनावत है। माइक्रोवेव को उपयोग घरे कार्यालय और <hesitation> रेस्टोरेंट पे बड़े पैमाने पे होत है। जिससे यह आधुनिक जीवन को एक अनिवार्य हिस्सो बन जात है।